Zaho aloha tsy hamoro vandy fa tsy nihitako indraiky smoothie zao. Reko avao amy tele, amy dokam-barotsy regny fa zaho tena mbo tsy nahita anizao indraiky aloha masoko eto. <noise>